Na na najaninui nayeen, nayen nani nijen un namodo ihó ummm ndenen yuvee nruvee ummm tinriche nademe ayi'ó chendo mi'í nigui nayujendo vii nguí nayuu teya ndadi'ó ya'a xena yingui kiá, ndikachichen vaña jian ndenujián ujun yee ñindee niye niuna yeeva'a yo'o name yo'o yuvex tiun lanrio nagachité meni juni'ó nachi nrioteé, ndiona ndio najan chendovii dikuu jun alimento nonai. Comida yɨɨ ndajii yaa na mee uju ndivɨ a la mexicana ñaa naan iñi ndavaha ña chi cachi cuehe chi yaha ca chi cueche cebolla quihnihin guelandia cachi cueche tinana cuehe ian gue valangue vajian